Ny fomba hiadiana amin'izay ankizy mahazo ampitahorana any am-pianarana izay a, dia ampianarina ny fahaizana miaina tsara izy aty an-trano, hatao milamina tsara ny fitaovany rehefa mandeha mianatra izy a, hatao mihaino tsara izy rehefa tonga any am-pianarana mba tsy ho voateniteny a, dia tsy mahazo fampitahorana izy rehefa manaja tsara an'izay zavatra tokony ho ara- discipline any am-pianarana